برازیل د پرتګال تر واک لاندې مستعمره وه، چې په اتلس سوه او دوه ویشت کې یې خپلواکي واخیسته. د امپراتورۍ، جمهوریتونو او پوځي واکمنیو دورې یې درلودې. نن برازیل د جنوبي امریکا لوی اقتصاد لري. د برازیل د امازون ځنګل، طبیعي منابع او فوټبال خورا شهرت لري.